Na untuk kalo ita nanu ini <hesitation> nanu hina anana sona ita bisa pake aidok uma hedis ita bisa pake ini aidok yang ita bisa talelak uma hedis untuk hina bisa hai.